ڈی ہومیڈی فائر بولے تو ایک ایسی مشین رہتی، جو نا، جتنا بھی پانی رہتا پڑتا شبنم جیسا رہتا، وہ پورا کھینچ لیتی۔ پوری ہوا کو سکھا کر دیتی، آس پاس پانی نہیں رہتا۔ کیسا کرتی بولے تو، کیا کرتی وہ، پہلے تو پورا کا پورا جو پانی رہتا نا، اسے کھینچ لیتی۔ کھینچ لی کو، اس کے اندر کوئل جیسا رہتا، سمجھے تو، ایسا گیجی بیجی جیسا رہتا۔ وہ کیا کرتا، فریج جیسا کام کرتا۔ فریج رہتے تو جی جو سامنا ٹھنڈا کرنے رکھتے، ویسا کام کرتا۔ پہلے تو پورا پانی لے لیتا۔ اور پہلے تو جیسا وہ شبنم رہتی، وہ پانی کو شبنم کیس میں بدل دیتا۔ بدل دینے کے بعد میں، اسے پورا اندر کھینچ لیتا۔ اندر کھینچ لی کو، پورے جو پانی جم جاتا نا، وہ کوئی بھی جگہ کو جما لی کو، باہر پھینک دیتا، نہیں تو سائیڈ میں رکھ لیتا۔ رکھ لی کو کا کرتا، باقی کی جو ہوا ہے اسے گرم کر دیتا۔ تو کیا ہوتا، پورا کا پوری جو اس پاس ہوا میں جو ہوا تھی، پوری گرم ہو جاتی، کچھ بھی پانی نہیں رہتا، سب اڑ جاتا۔